Singka-singka tuangya suale kangan ya ento monasu wuto kaka ya'nen tanakko koman kinas to piniho ko pakosalen mangase mutun sea ara sua'ne mamihi kinas manuk towo su lolo kinas manuk rakel to pihoan one to arenne kentaki one arene kalasan one arene rakel aren to kiras manuk topiho'an nu tomata-tomata ore one liwah suwanua woo to kakaya'nen kami to suwanua mamiho manuk wanua toniok sulolo sep mamiho kinas te'e kinas manuk te'e ore to suwanua kumangase wi gampang sep manuk te'e nasoee nilisan bersian te Kosan ore wuan bulune wu tuno so putong to memba embang makoto se mamersih wu rasen ondei limo makoto talos mawersih na soi te'e manuk te'e kite mo gohai manuk te'e lompuan sangapati nei ne sangapa kamu ne wu putaktok kite manuk te'e nasoi putan tok kite manuj te'e kayowan kite ondei sangapam nanam ne sene one kaluya one kum kite tosu to ratahan kokuru sene one kuma se rama kusu sene one lia sene one tuol libu worakel le nda ra toren wunanam ne tu rupa wu pakusa kayoan suu kinas manuk te'e nasoi te'e wok su lolo manuk to kinayoan ne kinayoan te indei sangapa nanam ne Wo ore moluha su kinas lulu te'e men tandei supanganden wo mamiho pi putung wo pu tali-tali baya kumukal lulu te'e maya maluha ore naluha ee wowo tei kite su piring ore sutampa ne to sua ne pangokan kite kinas manu to naluhai te'e humangala te pingkan kite kumante mandei kan su tanak muko rakel to makewe kinas te'e paku sale ya' kutambena sene ya numbuya sangapa to sua'ne to kanen su hotel wu kinau yako woi one are'ne manuk banua tonilulu ya manutun no tun kinas manuk tone lolo wusanapa nayun ne tiara nanayun ya winei mangase kinas te'e Wo kinan ku kinas te'e sua'ne maunanam tando tiara tongo piniho su wanua-wanua set pai kinas te'e tiara tinandei su putung pewi nu luha suu konfor meken le namake lolo tando tiara ne tongo tinandei sopotong kinas manuk te'e tiara wi suwanua tusu purane su kotak-kotak ren ore na suwanua nakapundang pe kinas te'e mangase mutun kinas te'e ara sua'ne puna suan si mangase mangaseren maka pundam kinas manuk toneok sululute'e talos maunanam te'e leni susangapa liwah kangan ore suwanong kami su toratan kangan one manuk to nilolo